Ognunu di nuatri pò dicidiri granni parti di lu so distinu. Ogni cosa ca facimu lu difinisci. Ma nuddu di nuatri pò cuntrullari lu so distinu né, vulennu, lu pò mudificari. Lu distinu nun è e nun pò essiri nta li nostri manu. Canusciri lu futuru rinnissi la vita nuiusa.